غسيل الأسنان مهم جدًا عشان صحة الفم، طبعًا عشان تغسل أسنانك صح لازم تستخدم فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان فيه فلورايد، طيب كيف هنسوي؟ أول شي بنفرش الأسنان لمدة دجيجتين على الأجل، مفروض مرتين كل يوم، ونركز على تنظيف كل الأسطح الأمامية والخلفية والجانبية، كمان ما ننسى ننظف بين الأسنان بالخيط.